E kinelb'ik pq'oos kin k'amb'ik wun rifle para ke xtinwla' lo ke es la ub'oy chemo xtib'an <hesitation> kink'amb'ik este wun tz'i' kazadores para ke uxkuj eek pq'oos xtikb'an bijilar wa' chi' k'olik wu rjul, wur jul keek, ek, ek, seguir, seguir, seguir, wachi' xtik riq wi' ri jun chkop ri depoder xtiktij juntamente kon la familia wu la ob'oy o puede ser este.